بصفتي مرشد سياحي ممكن إني أعرفهم على المدينة القديمة بمدينتي <hesitation> أبدأ جولة بالمدينة القديمة، <hesitation> يمكن للسياح استكشاف الشوارع الظيقة، -والمعا- والمعالم التاريخية، ممكن إنى آخذهم للأسواق المحلية، والمعالم السياحية الرئيسية، أو الحدايق العامة المشهورة مرة.